e nder bafe meɗen latiɗe e ɗe ngaɗa li'o e ɗe nyama ɗi e lati tawe e duɓol fu, wone e duɓol fu neɗɗo heɓata ɗun. Ira e dungu e ɗo tan heɓoto. E nder majje a tawa bafe oyoyo a tawa wariro e tawa e fuwa e tawa babbo e tawa korkontono.